راح أتعلم ثقافات العصور القديمة واساعدهم في تحسين حياتهم بإستخدام معرفتي الحالية. بعرف <hesitation> كل شي عن العلوم والطب في زمانهم وابني علاقات قوية ويا الناس لتطوير المجتمع.